Mënd sa të ghuzarshë më shumë frutta, mënd sa të ghuzarshë më-më shumë aromi, si aji di vaniglia, ovviamenti më pak cukar, por isht- ë difiçili, përçë mënd jetë se ghusti një skajë ndërronë, però janë vjershet.